Tengu costumbri de precural angún edeficiu altu. O miral tamién pal sol, á pándi anda. Essu es lo más corrienti peru, amus, qu'enque no sepas la idioma'l sitiu pos te pueis hazel comprendel por mé de señas o col mobi mirandu anguna palabra assín pa salual i de seguru que t'ayúan. I ya si pos no comu hazi la genti moerna que vesita sitius folasterus peru no quieri sabel ná dela genti que vivi pallí.